Rapa lugalugana kopuna, au a kulakaio geku genogeno a alevarao, au geku ai maki, moni ka aikina, numa maki kovaona aniani aikina, ne ulaula ka pene ve api, ve ririwanai, au maki wa ulaula pana laka gia, na au inaku, e amaku, ila ai au ririwa, au wa ula ula pana laka venia, na au geku veaolea kamu, ila a va kilarao, au wa ulaula pana ulagia, e ulaulan namana pana rawalia naiwao, avuna kwaua pana apia pana waikule agia, ia gera numa anianira pe woi, e omi emi wan silin kaara pana venimi, ila lualua au ge giakuo, veare veare ge apiao, ge mamaio, au aokuai, ai au veporogi, au aapi, a koko, aapi koukouo, ne, a lakao, geku tura ka genai, aku maani e venikuo. Numa kovaona pe au a waikuleo, araa aniani ra maniota piku, komu, a apio, a nanuo, geku paikepaike a uraurao ne a lakagirao ulaula kapunai. Wa ulaula e ve apio aonai, wa ulaula, kiana rageana maki, ake vagi, kia makina, gave- gave livuo, ulaula aura ria, kiana ga ve apio au kao, na, a vai auka veao ulaula, pene ao kevenai ga ve kwarao, all wa ulaula, namana a rawaliao, wan silin ka a apiao, a waikule waio, inaku amaku geriai, ila ge ai lakaio au ge giakuo, au maverere ku, ma namaku a laka oao, ma gimaku au apira, ila aora ge verere rakavao kwalana, au geku, ina ina a kilagiao auna a va walao, ne ila maki ge verereo, au geku ai va lualuana auna. Au a lakao taemu au a lakao ora kopuna, ora kopuna aonai au a lakao, au geku ai au kwaua aikina, aonai ve vanama, kalana ka ari keiana e kalagiao, ia gena ririwa ia gena. marimari lua pana mariria, ila geria, pie niu pie verere aonai au pana marimari geririwao, kalana a va guguluao aalu ali wai epirai, geria mari lua koi, ima aapirao,. ila geverereo, aonana au maki geva nama kuo, au geku ririwa aura akilagira aura ilana ge va walarao, au aoku e verere auka vagio, kwalana, ilana maki au geva woikuo,. voi kamu ai geva woikuo, voi kamu ai geva woikuo, au auku vererena e wonuo, au vanuga aonai a laka makeo, geku ririwa aura ai a voirana maki a woirao. Ne aoku vererena e wonuo, maa,. turaku ria, ma au kavaku ria, gaverere kou wai wa oma nai.